Ndeha hatao hoe <hesitation> izaho no mpanamory fiaramanidina, ary mandalo tafio-drivotra. Ilazako ny mpandeha mba hamatotra tsara ny fehikibony. Ary ampahafantariko azy fa <hesitation> zavatra efa mahazatra sy mandalo fotsiny ihany ny toy izany